Ny lamasinina fanjairagna lamba misy karazany maromaro misy le <hesitation> diagna, misy raha hidiagnao fogna izy, de efa mande le machine, fa misy le mbôla ahodigna amy tagnagna, regny le tsy mande mande courant de misy place fambilagna taretry, de misy fily koa akeo de atsofoko aminy fily igny taretra de ton'de manosiky lamba foa agnao de vita le lamba.